الصراحة نشأت في مسقط، البيئة كانت هناك هادية وجميلة، كان الناس جدا كرماء، وكنت أقظى كثير فالو-كثير من الوقت في اللعب، وكانت الحارات حلوة، كانت أيام الطفولة بسيطة بس مليئة بالحيوية، وكان لها تأثير كبير على حياتى، كان دائما تش-تشجعنى إنى أكون أكبر، لما أكبر أتعلم، وأكون شخص طيب وكريم.